بعد ما العيلة ديت تاهت في موسم الهجرة نزلت على مدينة المدينة، المدينة دي كان فيها ناس بتصطاد الطيور ولكنهم كانوا أسرع من الطيور اللي موجودة ولكن بعد شوية الناس اللي كانت في المدينة كانوا عايزين يصطادوا الطيور ديه فا بدأوا يجروا وراهم لحد ما وقعوا في النهر و غرقوا كلهم وكان سبب إن الطيور دي تنقذ باقي طيور من فصيلتها من الصيد.